Tembiu reta gueru yandeve ikavi vaera yanderetepe, soo nive ani soo mbae, yandeko yaikatuta kïraï yakaru kavi veara, öïme vaera yanderete ömomɨrata nutriente reta, yanderete peguara, kuako yande yaikatuta yakaru öime ñanoï ñanereta rupiva, jukuraï yaiko kavi vaera